Karazan̈a bôngo avy iô karazan̈a rano boka ndraiky renirano haiko: montain̈y fransay, montain̈y dambra misy aminay aty edy ràha volan̈iko zain̈y edy e. Nosy lonjo avy iô pont an'ny Mahavavy, zen̈y izy iô an̈isan'ny rano- renirano zen̈y izy iô ny haiko.